Inzekora vyashara nyanduka, nguriza isukari, isabuni, ngurizamajani mgurize ichambi viviriti na inyasi iyi ingonya kuvupande ndina vana ingonya kuvunga ischool fees, mangondo ka musukuru alafu ikonya khandi kurikiza vana na kwiambaka kumaisha ganje. Igasi yindi yangolangani kuromba matofali yala kuduya matofali, ngurize gambeemangondo gokonyire khandi kulipa mirungu cha vana musukurua, alafu inzi ndi muthulima, ndugaa zinguruwee, zing'ombe, namagondi zing'ombe izi zimbezaa mbeere, zinguruwe izi zidumi nguriza nzingonyira khandi kvinda vana alafu shakumarikiza igasi yange izi ziosi ikonyaa kabisa kurindaa ifamilia yanje alafu. Khari ingombe ii ndina, masige gene gakonya khandi, ndakaraga vyikuria mumarimi, mbagulaa masingo yaga mbika kummea zyaje chikola vulai, alafu zingokoo ndi nazyo khadi zingonyaa muuvubande vya mavuyu naa ningurize mavuyu genaga gangonyanga kuripira ifisi vana alafu daga maduna nduga maduma ndaga muganda magandaga nyarakuria gakonye ku familia ga konye kuripiranvana khandi ischool fees musukuru nuua vupande vwaa vininii ivi vyosi ndamaa ndavikaku mang’onda kando gakonya kulombo inzu ndayumbakaa mbukulima vwenuvu, vwakonya vindu vinyisi sana.